قريت كتاب تاريخ عمان مؤخرا كان وايد حلو ممكن يتكلم عن تاريخ عمان وثقافتها، يعطيك فكرة عن كيف كانت الحياة زمان، كيف تطورت الأمور، رشح الكتاب لغيري لأنو ينمي معرفتهم ويساعدهم يفهمون تاريخهم وأصولهم بشكل أفضل. الأسلوب في الكتاب سهل مره.